ثقافة الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير، كونها مكونه من عديد من الأعراض. فيعكسونها في الموسيقى، الأفلام، الرياضه والأعياد. مثلاً عيد الشكر من أهم الأعياد اللي يحتفلون فيها.